<hesitation> buéno̱, rí mbá kárrú rá mí, rí nda̱ya̱xu̱u̱ ikhúún, gi̱nii jayuuꞌ rí rí motor ma̱gi̱ꞌdoo̱, numuu rí xúꞌkhui̱ ma̱goo ma̱ꞌge, yáá de ikhí rá ma̱gi̱ꞌdoo̱ bolántí mangaa, yáá ikhí rá, ma̱gi̱ꞌdoo̱ ríꞌkhui̱ rénú, ma̱gi̱ꞌdoo̱ ríꞌkhui̱ ñúúꞌ mbiꞌjiuu rígi̱ꞌ, klóx itháa̱n e̱yo̱o̱ ikhúún, ma̱gi̱ꞌdoo̱, wéno̱ ríꞌkhui̱ rí ñajuunꞌ rí nandoo ma̱ꞌga kárrú rá. Yáá rí ndáyíguu rá, po para ke rí ma̱kujmaa̱ xú kárrú rá, narígá ríꞌkhui̱ xkarugoo̱, rígá <hesitation> ríꞌkhui̱ vídriuu̱ mangaa, rígá ríꞌkhui̱ rí khuguaru̱wi̱i̱n jma̱a. Ikhaa ríꞌkhui̱ gíꞌdoo tsú kárrú e̱yo̱o̱ ikhúún rí nakojmaa̱ rí kárrú xúꞌkhui̱ rá.